जुलाई रो महीनो गर्मी अने बारिश रो संगम होवे। कई जगह मानसून शुरू हो जावे, जिकरो कारण धरती हरियाली सै भर जावे। स स्कूल-कॉलेजां में छुट्टियां खत्म होण लागे, अने नया सत्र शुरू होवे। अमेरिका में चार जुलाई स्वतंत्रता दिवस खातर प्रसिद्ध होवे। खेती खातर भी ई महीनो महत्वपूर्ण होवे, क्यूंकि किसान खरीफ फसल रोबी करै। बारिश रो मजो, चाय-पकौड़े अने ठंडी हवा ई महीना ने खास बनावै, जिकरो कारण लोग नई ऊर्जा सगै अपन काम शुरू करै।